Ke edu nyi onyinyi. onyinyi o man o kyu ne. o–man o–kyu ne edu nyi enong O man o–kyu ne bubuo. o kwu chi to chuom. o–chuap ote men Onyinyia kyuokyu okyu a fu wo onyinyi nentce. ditch ndi ote yeno–da a. o–daabe ne nki gang. bari esong ditci nki ote yen o–da a man echi gang. ki wa a anyi ditce obua o dim odim o–kpu okpung wo abua a fire ke busong buyen buyen buyen buyen buyen wa wo to a kwu a ba kpu a a tca ne nyi ke–e kwu ki fii ene. onyi mu onong o man o kyu ne edu nyi enong. o kwu chuap ote men ka bwon onyi mu onong o kyi a ote–men batce mbe banong. onyi mu onong o byi ke kase oda re bidong kasu okwu o–fing. o ni ebata. o re ote–men. onyi mu onong o man o–kyu ne edu nyi enongo otcenobiji kiji. nang nwed. nang o byi kiji akwu, ri chuom nki kinong. o–re o–ba ne nki kese. banwe mbe oso ba fu onyi mu onong o bung pirepirepire ne tcifiring o ram birding kanong kanong o–kye kafa kise emen. ba ra ne baadim bankponghe ebe onyi mu onong o man o kyu ne edu nyi enong. edu nyi enong nke bi mu bi kye. edu nyi ofe e. edu nyi a da rdyi ofid ba-fu kise otieb ne kise enyi a man a rdi ofid edu nyi enong. edu nyi a–da man a rdife ofid nyi ba da kye oned onye mu onong. agafuo ben o.